أفضل، استمع الموسيقى العصرية للموسيقى العصرية تعكس أحاسيس وتجارب جيلنا، وتكون فيها إيقاعات وحتحمس الواحد، وتخليه يتحرك بعض الألحان والكلمات تكون قريبة لقلوبنا، أما الموسيقى الكلاسيكية مع احترامي لها تكون جميلة، لكنها أحيانًا مو قريبة لأسلوب حياتنا.